E frigidaire zany koa saky e, akoraha tragno kidy zay izy io misy varangaragny, misy étagetage zay ametrapetrahagny an'azy da misy e sagnany misy anzany hoe congélateur zany, ao ze ampidirinao ao amignao da mivaingagny be ela be anao vo mahita an'azy mivavatry, da gn'ambany amignao fampangasiahagny zay gn'agnarany, refa ohatry hoe lalatsika manko fa gn'andro mafana mampavao raha raha ohatry ka hoe te tianao hitazogny gn'asaragny igny avao e sakafo hoanignao, aninao amignao eky, e fomba fampiasagny an'azy zany asatoky ame prizy avao koa izy, mila ziro avao koa izy da régler misy fanaovagny réglage zay, fampiakaragny fagnazesegny e température, zay mora avao fampiasagny an'azy fa mila fosiny igny hoe misofoky ame prizy gn'agny.